La coza pi ëmpurtanta secund mi al pìé ël travai cume travai e pa cume la coza pi ëmpurtanta dë tua e ëntà bilancé da bin ël temp che dediche al travai e a la famìa. La famìa al e la coza pi ëmpurtanta, soprattutto se l'as d'bocia ch'al an da bëzogn d'ti per per cresi